Obo ekyindu ekyeri ekyerikwama ghuthewathahya omundu kyeriminyere lyeriminyerera efamily eyomundu eyaghukanza eriyathahya. Efamaily yabu ngayiriyithi. Waminya emitse ngeya obulhoyi, nganibandu bali bathi omwakyipindi ekyabikeremu. <hesitation> Ghukabya wabiriminyerera emitse eyu neryo <hesitation> iwabugha ghuthi omundi oyu efamily kwitsi erihika lyabu liniwene ngaghende ngamuthahaye. <noise> Ekyakabiri, emyaka eyomundu eyaghukayathahaya nimyaka mingahi kusangwa sikyindu ekyikabanika kwisi sikyindu ekyiwene indi ghukendithahya omukali omukulhu okwiwe. Ghukabya wabiriminyerera emyaka eyomukali awithe neryo iwabugha ghuthi kwisi oyu ngamuthahaye, kusangwa nimyaka mike okwayayi mingaha kwisi thulingirirene omwamyaka. Ekyakasathu, obusu obwo enani Kugamba obubuya omwabu omwabikuhi. Obuyaya obwomukali nabu ghakabugha ghuthi <hesitation> omwana muthwa oyu nimubuya, nayu naghende ngamuthahaye. Ekyindi, ekyisomo ekye ekye dini. Wanginabya obundi iwe ighuli mukatoliki olya iyo inimusilamu kandi kwitsi obundi yawe ighukanza iwalya okwanyama yembunu, iyo inimusilamu isalibyanza neryo iwabana isimwendihambana kusangwa iye nimusilamu iwe ghuli mukatoliki. Ekyunakyu nikyindu ekyerikwama kutsibu. Ekyindi ekyikaghunzererayo kyekya esyangesu. Esyangesu ghukasiminyerera wamabya ighuli okwimuthetha. Iwaminyerera ghuthi omundu eyangali nayu oyu awithe esyangesu nyibi kwitsi esyangesu nyibuya. Neribwa iwathwamu eribugha ghuthi oyu ngaghende ngamuthahaye. <hesitation>